ग्रिशोत् तु सब् वेदरे परे, करन् जुनोर् पर, अगोस्तो लेके तत् गरम् दिन् परे, ते ते अतो तु बहुत् गरम् है ते ग्रिशोत्। करन् ते ते देग्री गुसि जै, किन्तु ए ते अजुन् तु बोर्तमन् हेरि चोन्दितिओन् होइ अस्के, गुते पिथिबे खोन्व। ते ते अतो तु बहुते होबो, ते ते अतो तु करन् अमरे इन्दिअ देल्हि ते तु देग्री सोलि गुसि गुसि जिसे, ते ते तत् तु तु ग्रिशोत् तु एकोन् मोरु गुमिये देग होएते। तत् तु तु अरो उकेसि होबो, अरो थन्द दिनर् तु हेरि बोरोहुन्दिये, अलप्स् अलप्स् बोरोहुन्दिये, अरो पहर् सहर् अस एकने। तत् तु एकने हल्क हल्क हववहि तके, अरो मजे मजे तु थन्द दिनर् तत् केतिअ प केतिअ प बोरोफु परे, अरो जितिअ मेने हेरि फगोन् मा है। फगोन् मा होतु तु बोरिय लेके, अरो हेतु तिमे होतु फुरि बजओ प होन्ते, हेतु ग्रिशोत्, करन् ग्रिशोत् जग खोन् देखद् भल से, फुरि बजओ परे।